اللغا الأم لبابا هيا التونسيا العربيا, وهي اللغا اللي نتكلم بيها في البيت في حياتنا اليوميا, أما بالنسبا لاجدادي كانوا يتكلموا زادا باللهجا التونسيا, لكن كان عندهم بعض الكلمات والتعابير باللهجات المحليا القديما, وحتى باللغات الأجنبيا ميكيما الإيطاليا, والفرنسيا, خاصةً في المناطق اللي كان فيها التواصل مع الأوربيين.